Tenai mui ho makai tidei sesekola ko mo'o sehanya tuka sr mua na tamata tamata hoho'eke mo'o pai sesekola mo me hede itede sepuka ma sekola i pei sd tuka sma wa temahasiswa i a sepue ke akuse makai tede ma samasiu we mits sitaina sisekola pai sekola ho kepi moi sihono tamata tamata hoho'e si hine pekerjaanne hoho'e na masa depane ho' ehoho'e ma kaitide makalia makalia na ma suku koko pane suku kok pane na mahono mere' sie uwe si'u u sekola hoho'ena sie si kelake si hono tamata tamata hoho'e punya pekerjaan na pekerjaanne na Pendapatan ne hoho'e na heke' sesenane sesenane pai akuse mele sikali a tulane ke mo'ime akuse sie pekerjaan ni e e hono sie si hoho'e moa makai tike akuse mapi kire me akuse mahono mawanai wanai ke si sekola sekola kaiti;i kaitina silau homa nai moa manai indah ke'ee akuse mahono kaiti hoho'e mahono ma apeu ada hoho'e na sie sie bangga bangga pei oran tua